Mini wari ama-ati nmeze ahia zu- azu zu anor zu atulara zu ajah zu keh zu monoh zu [eh eh eh] nzuke ajah nu zu igioro zu igba zu offor gwede lagahia then mekwasi beh ku meshikwasilam anor ni behka ngweru ayoh ngweru useh mah sasila ayoh mbia gweru miri wusia obido ogbor ogbor lizola mbia gweru offer iyishi ni emeh-ah meyite offor owere offor joh ogbordu ngwere atara ni igigoro mah azu kam zim ngwere nyishi nu rima ogboruyala gborga ibia huma kor mini wuri-a nyagu ibia gwere ajah mahbu oziza gweru tukwalia. Ohuoda hua imeh garri ishi kwashi mini imeshiri garri irihuoro nha ibia nu ke mini wuri keh-eh-eh <hesitation> asu izene ahia izu-ah izu-ah suzu owere keh mah yeh gweru mato offor mate addigina except ijugu iwoi keh ijoh zuya ozuya se that offor kam njoh omeh orata-ara mata-ara mati izu atutak iyoh zu azu zu nnah zu iseh zu monoh ishi kwasia iyene mokwasi behku ishitwasia ham ishikwasila ni boh ku owere ojah gbordu ina sukuma n hadum mere ojoh gbordu igwere ata ra kam igishi iyila offor mati kam ibiagweru <hesitation> asu kam gweru igida igidona ham owere ornoho igweru nha kpushine-ah owere ordo gbordu ibia ohu ni mini wuri bete eyeh <noise> omeku ibia gweru eh eligbor Igweri eligbor imeh keh a-use-u ikuru nhe kami okazi igweru okazi ishe kwela ihuoda huo egweru mini nu nu nhan imeshi ogborla imeshiri garri iri huorowuri.